Pues jue yë ko'o naj myak awasany jawi'in awat's maxtap madyë dun pyadam manytë dun kuyukëp ji'ib manytë në yak awi'idijnëp të dun, të najk dun awat'snë.